Polsha madaniyatiga keladigan bo’lsak, demak boshqalardan ajralib turadigan jihati har payshanba ya’ni semizlik kuni deb ataladi. Bu <hesitation> Panki shunday shirinlik bor ingilizlarda o'sha pankeyk kuni bo’ladi shuni boshqacha aytilishi. Bundan tashqari uch qirollik kuni degan ularni urf - odat <hesitation> qadimgi an’analari ham bor va o’n ikkita <hesitation> baytam dasturxonda ya’ni krismas bayramiga o'n ikki xil taom pishirishadi shunday jihatlari bilan polsha madaniyati.